“आशा” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे सकारात्मक दृष्टिकोण, भविष्यप्रति विश्वास और असिमित सम्भावना नजर आत हएँ । आशा कहोक एक आशावादी भावना हए जौन हमके कठिन समय और चुनौतीन्को सामना करन ऊर्जा और उत्साह देत हए । जा कोइ संभावना या अच्छो काम प्रतिकि विश्वास हए । जो हमके हमर समस्याके पार करन प्रेरित करत हए । आशा एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति हए जौन हमके निराशाजनक परिस्थितिन्से उपर उठन और भविष्यमे सम्भावनान्मे विश्वास धरन मद्दत करत हए । जा हमर साहस और धैर्यके प्रोत्साहित करत हए और हमके कठिन समयकि सामना करन सकारात्मक सोच धरन प्रेरित करत हए । आशा हमके अप्राप्त लक्ष्य और हर्षित भविष्यकि कल्पना करन सक्षम बनात हए ।